Ny kafe haiko: kafe voany avily avily avily ambazary ao i la endasy la lisany, le lafa raha amizay i la tazoma la mahazo ranony iny. Le misy koa kafe tsilefy, kafe maro avily amy sachet.